It inson uchun haqiqiy do'st, o'z va uyining qo'ruqchisi hisoblanadi. <noise> It insonga mehr, sodiqlik, <noise> sadoqat ko'rsatadi va ba'zi bir yolg'iz <noise> boquvchilar uchun umrida sodiq yo'ldosh bo'lishi mumkin.